Ny paoma zany da misy karazany roa: misy ny paoma granny smith da misy ny paoma gala. Ny paoma granny smith e da misy tsiro mangidy, soa amin'ny mofo mamy sy tsindrin-tsakafo. Fa ny paoma gala kosa da mamy sy mahafinaritsy, tsara amin'ny salady hena sy ny tsindrin-tsakafo avao.